أفظل أن تكون عندي قدرة الإنتقال الفورية لأن ها القدرة بتخليني أزور أي مكان بسرعة، سوا كنت أبغى أروح مكان بعيد أو أحتاج أكون مع مع صديقتي بسرعة، الإنتقال الفوري يعطيني حرية كبير في التنقل وإستكشاف العالم، قراءة العقول قد تكون مثيرة بس أحيانًا أفظل الواحد ما يعرف كل شي على الناس.